Чӣ гуна бояд пеш аз машқ дуруст гарм шуд. Гарм шудан пеш аз машқ як қисми муҳимест, ки баданро ба кори ҷисмонӣ омода мекунад. Он ба беҳтар шудани гардиши хун, фаъол шудани мушакҳо ва пешгирии ҷароҳатҳо кӯмак мерасонад. Дар аввал, бояд чанд дақиқа машқҳои сабук иҷро кард, мисли давидан дар ҷой, ҷаҳидан ё чархзании дасту китфҳо. Ин ба гарм шудани тамоми бадан кумак мекунад. Сипас, бояд ба буғумҳо диққат дод. Ҳаракатҳои даври барои гардан, дастҳо, оринҷҳо, бел, зону ва пойҳо анҷом дода мешаванд. Ин ба ҳаракатнокии буғумҳо ва омодагии бадан кӯмак мекунад. Дар охир, машқҳои кашишии динамикӣ, мисли қадамҳои васеъ, нишасту бархест ва маҳи по, иҷро мешаванд. Онҳо мушакҳоро бедор мекунанд ва баданро пурра омода месозанд. Гармкунии дуруст даҳ дақиқа вақт мегирад, вале барои саломатӣ ва натиҷаи хуб ҳе- <hesitation> хеле муҳим аст.